أعتقد إن ما أبي أحصل لا على هذا ولا على هذا، ترى كل شيء يزيد عن حده بينجلب لضده، إي أنا أحب البيتزا، وأحب الأيس كريم، لكن قصة إنه لا تنطلب لا ما أعتقد إني راح أفضل إن يكون عندي البيتزا الأيس كريم، في أشياء ثانية أهم وأساسية وظرورية راح أختارها.